Rafiki vakwa va karibu vali veengi sana hata ngakuiya ni valinga kwete wemanaya kwasababu kwete wa sehemu nyiingi sana, na asilimia kubwa ni vandu vetre umri kuansia miaka hamsini iinda dooka mpaka mwaaaka semanini.